Ma Malaysia like loa ko kākou ʻanilā me ko Hawaiʻi. ʻO ka maʻamau anuanu i uka a maʻū i kai. Akā, ʻaʻole keu a ka wela, ʻaʻole keu a ka anuanu ma nā wahi a pau. A he mea maʻamau ka ua he nui mai kīnohi ā i ka hōpena o ka makahiki inā mānawa a pau. Keu hoʻi ka wā kai ʻeʻe.